ब्लेंडर चो मुख्य हेतू म्हुटल्यार खार ब्लेडे नेतां घूवडांव आन्न पदार्थांची भर्सण, पुरीं करप नळया पायाेस करप जेका लागण फल, भाजिपालो आनी हेर मोंवं खाना एकठाय गुळगुळीत करून स्मूथी, सूप, सॉस, डिप आनी बाकीचे सरके वस्तू तयार करपाक मिळतात।